Pasii, petuut na paipachinii ko petut ne ka ruryo minutik eng' imbar, ak ikees, inyoru ruutik che po kwang'utik, che ka ruryo ni ngi iip soko ikere ile kenyoru kelunoiik che mii parak, ko yatok anyun ko petuut neki ne kase ile ke paipachi eng' mukuleldo ng'uung amu kasiit ne kiyochi, ko eng' yotok iwekchini kei kongoi ak ipaipaitu eng' petut ne unotok.